Ira fande defirta ira alleri. ngaye jiɗɗa gollirgo yalla ngaɗiraga leydi na gaɗiraga jande na gaɗiraga fo foroge. To ɗo yadi eka ngiɗɗa fu kofu kokontane, radu maɗa ngan chondi ma ngafu kan gollirta. Min ni fu mi tcamani gonda miya gaɗiranga jande kanwoni laybol muɗum seɗa e yayu wululaygo, <noise> e yayu bendigo ko defira fu laba.